अंजीर ए मीठा आऊ रसदार फल खाए म बहुत मजरद आते। एमा फाइबर कैल्सियम आऊ पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलते। किवी ए छोटका फल विटामिन सी से भरपूर होते। एकर स्वाद थोड़ा मीठा होते शतावरी ए हर सब्जी विटाइम आऊ। फाइबर से भरपूर होते ऐला आप सूप या सब्जी के रूप में खा सकत। हौ ब्रोकली ए विटाइम सी के अच्छा स्रोत ह ऐला। आप उबाल के य भून के खा सकत ह।